دا ځینې عام بوټان دي چې خلک یې اغوندي: سپورټي بوټان، رسمي بوټان، څپلۍ او سنډلونه. د ژمي لپاره ګرم بوټان او د باران بوټان هم ډېر کارول کېږي. همدارنګه، پښتني څپلۍ هم ډېرې مشهورې دي، خاصتاً په کليو کې. هر بوټ خپل ځای او وخت ته جوړ شوی وي، نو خلک یې همغسې غوره کوي.